Enyonyi zira zi- zirombeka ningashi zirakora eryashuri ryazo zaaba nizenda kuteera amahuri ningashi okuzaara ebyana <hesitation> ziraronda ebinyaasi, zigume zirabigiitagiita zirabirundarundaana kugira zikore ekyashuri, haza engyero yi zirakoramu ekyashuri zirasigaho omunywa mukye ahiziraarabe reero zi- zitemu nk'ekishengye ahi ziraaze kuta amahuri gaazo kugira ngu ziteere amahuri zizaare obwana omuryekyo ahabw'enki zirataamu akanywa kakye. N’okwerinda enyamiishwa ezindi ez'okubaasa kwija zirikusheenyura ningashi zirenda kushisha <hesitation> ekyo kyashuri ningashi ogwe mwanya ahiziri e- e- ekyo ekyo kyari kyari kizirikukora nk’enjoka enjoka zirakira kuzamu, konka hati za- za enyonyi zaziitireemu nk'akashengye enjoka tekaarahuka kukoraki kubona ki ago mahuri g'ezo nyonyi ngu zigadye.